बिल्ली और कुत्ते के बीच बहुत ज़्यादा अंतर है। जैसे बिल्ली होती है वो तो आज़ाद होती है। और कुत्ता जहाँ उसका मालिक ले जाएगा वहीं जाएगा।